برقي جاروګانې د چټک او اسانه پاکولو لپاره ډیزاین شوي، په ځانګړې توګه په سختو فرشونو او ټیټو غالیو کې. دوی د دودیزو جارو یا ویکیوم کلینرونو لپاره یو ډیر اسانه بدیل وړاندې کوي، ډیری وختونه د بې تار ماډلونو سره چې اضافي خوځښت چمتو کوي.